иә бүгін сұрайықшы наргиз сен сұрасаң айтатын сияқты
маған айтпайтын сияқты бес жүз жетпісімді ауыстырып жіберемін деп отыр ғой
жоқ білгенде ол өлеңді былай жалпы білеміз де бірақ сөзін былай білмейді
сөзін тауып береміз наз қоңырды сұраймыз ба әлде
наз қоңырды наз қоңырды иә
нұржан қалжан бүгін таңғы шоуда қазір ән одан кейін жаңалық жаңалықтан кейін қайта ораламыз
жұлдыз фм де таңғы шоу
бала кезде үлкендерден есіткем
бәрі бәрі болады деп несіптен
құдай қосқан қосағыңның өзі де мандайыңа жазылған деп бесіктен
білмесем де көрмесем де гүл жүзін
тағдыр маған қиған шығар ризығын
әуел баста мандайыма жазылған сен боларсың сен боларсың жұлдызым
енді саған өзі келеді ырыс бақ
ақ сәулесін шашамын мен уыстап
адам болып неге жүрем жер басып бір жұлдызды жаға алмасам дұрыстап
адам болып неге жүрем жер басып бір жұлдызды жаға алмасам дұрыстап
олай болса қасыма кел ер маған
енді сенің жан серігің мен болам
аспан бізден аямайды шуағын ақ тілегін береді анау кең далам
енді саған өзі келеді ырыс бақ
ақ сәулесін шашамын мен уыстап
адам болып неге жүрем жер басып бір жұлдызды жаға алмасам дұрыстап
енді саған өзі келеді ырыс бақ
ақ сәулесін шашамын мен уыстап
адам болып неге жүрем жер басып бір жұлдызды жаға алмасам дұрыста ай
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жаңалықтар
студияда кезекті жаңалықтармен жандос сейдаллин
алматыдағы алтын орда базары маңындағы жол айрығының құрылысы не себепті ұзаққа созылғанын қазавтожол компаниясы түсіндірді
компанияның мәлімдеуі бойынша олар базар мен автожанармай бекетінің басшыларымен өтемақы сомасы бойынша келісе алмаған
бұл іс қазір сотта қаралып жатыр айта кетсек алматы маңындағы жолайрықтың құрылысы екі мың он жетінші жылдың соңында басталған
жобалаушылар осы арқылы алтын орда базарының маңындағы қозғалысты азайтуды көздеген
алайда екі жыл өтсе де жүргізушілер өзгеріс көре алмай отыр жолда автокөлік кептелісі артқан
автокөлік жүргізушілерінің сөзінше күздің келуімен жағдай одан да нашарлай түседі
жұмыстардың жалғасуына кедергі болып отырған себептерге байланысты іс сотта қаралуда
қазавтожол компаниясы жұмыстың бітпегенін құрылыстың алпыс пайызы аяқталғанын айтты
жолушылар тасымалы компаниясы теміржол билеттерін қайтарып бергендерге салынатын айыппұлды алып тастады деп хабарлайды тенгринюс тілшісі
осыған дейін жолушыдан сапардан бас тартып жол құжатын қайтарып беру операциясы үшін мың теңге көлемінде ақша ұстап қалатын
сонымен қатар мүгедектердің барлық тобының сондай ақ мүгедек балалардың сапарына қатысты өзгерістер енгізілді
оларға билетті негізгі құнынан елу пайыз көлемінде жеңілдікпен сатып алуға болады
ал коммерциялық бағыттар бойынша тасымалдаушының көзқарасына байланысты
ақын қанат омар жақында белгия мен францияда өткен эмигранттық лира атты халықаралық поэткалық фестивальде күміс жүлде иеленді
қазақстандық ақын австралия австрия венгрия германия израиль қазақстан қытай латвия молдова польша ресей
ақш украина финляндия мен чехия сияқты он бес елден авторлар қатысқан конкурстың қорытындысы бойынша екінші орынды иеленді
әлемнің экс чемпионы қазақстандық генадий головкин өзінің титулы үшін айқасатындығын ресми жариялады деп хабарлайды спорт кизет
жетінші қазанда өтетін тамаша жекпе жек болады әрқашан рингке шыққан сайын мен өз фанаттарым көргісі келетін айқас өткізуге тырысамын
биг драма шоу рингке қайта оралатын болады деп жазды головкин өзінің твиттер акаунттында
қазақстандық боксшы украиндық сергей деревянчикамен айбиф титулы үшін жұдырықтасады жекпе жек қазан айында нью йорктегі медисон сквер гарден аренасында өтеді
әзірге осы келесі жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныс боласыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда ауа температурасы плюс отыз бір градус нұр сұлтанда плюс жиырма бір градус
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
тағдыр бізге қосылуды жазбаған
сенсіз өмір өтіп жатқан аз маған
алаулатар ақ дидарың сезімді
үрлеп жағар жүрек отын маздаған
сені ойласам жанарымнан жас тамар
өзекті өртер қасіреттер басталар
сен кеудемде өмір бақи тұрсаң да жаным
жүрек шіркін тек өзіңнен жасқанар
қандай жігіт екен шіркін бағы бар
жүрек шіркін тек өзіңді сағынар
кусам дағы көкейімнен кетпей сен
түсімде де жүрегіңнің дағы бар
сені ойласам жанарымнан жас тамар
өзекті өртер қасіреттер басталар
сен кеудемде өмір бақи тұрсаң да жаным
жүрек шіркін тек өзіңнен жасқанар
сені ойласам жанарымнан жас тамар
өзекті өртер қасіреттер басталар
сен кеудемде өмір бақи тұрсаң да жаным
жүрек шіркін тек өзіңнен жасқанар
сені ойласам жанарыма жас тамар
өзекті өртер қасіреттер басталар
сен кеудемде өмір бақи
жүрек шіркін тек өзіңнен жасқанар
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де инстаграмда қай парақшасындамыз және және және және ств арнасында тікелей эфирдеміз
көрермендеріміз қол бұлғап қояйық ассалаумағалейкум қалайсыздар бүгін бізде қонақта нұржан қалжан
жүрегің таза болсын ақ болсын көңілің көтеріңкі шат болсын достарың одан әрі көбейіп басыңа нұреке таусылмайтын бақ қонсын дейді әумин рахмет не деген өлең жолдары
нұреке біздің красавчик аман болыңыз дейді түһ
сәлем сәлем қош келдіңіз нұреке рахмет үлкен
енді нұржан аға жалпы қазіргі таңда мысалы шығармашылықтан бөлек өнер жолынан бөлек өзіңіздің жеке кәсібіңіз бар ма осы уақытқа дейін ондай нәрсемен айналыстыңыз ба
жалпы ыыы айналысып көрдік иә ммм дәл қазіргі таңда ондай жеке кәсібім жоқ
ал немен айналысып көрдіңіз
сол кәсіппен айналысып көрсек пе деген әрі бері кішкене ыыы түртіп бүйтіп бүйтіп көрген жайымыз бар
бірақ бізге болмайды екен біз осы өнерге жаратылған адамбыз ғой негізі
соны қандай кәсіп деп сұрап отыр да әлде ештеңе айтуға болмайды ма
жоқ енді ол жайлы айта алмаймын мынандаймен айналыстым мынандаймен әйтеуір бір кішігірім кәсіптермен айналысып көруге тырыстым
ыыы тоқтатып тастадық қазір қазір тек сол өнерге кірісіватырмыз
біздің кәсібіз де нәсібіміз де бәрі осы өнерден екенін түсінген сияқтымыз да
жас кезімізде даяшы болып жұмыс істеп жүргенде осы жігіттің әндерін тыңдап жүретін едік дейді
мхм енді нұржан аға сіздің сені ғана деген әніңіз шықты жақында ғана і мен өзім инстаграмнан жалпы көріп қалғанмын бір әншінің ііі аккаунтынан
бір жылдам ән екен де тойдың әні кейін і сіздің жалпы дауысыңыз меніңше бір диапазоныңыз өте жоғары анандай бір баяу әндерге арналған сияқты да өте керемет
сосын сіздің жаңағы ы той әндерін жаздыруыңыз ы кедергі болмайды ма кейін сіздің өнеріңізге
кішкене бір басқаша қабылдап қалмайды ма халық сізді
иә ондай да оқиғалар болыватыр өткенде инстаграмға сол әнді салған кезде
енді ыыы арасында комментарияларды да қарап өтесің ғой ел не деватыр мхм барлығы сағынып қалыпты нұржан көрінбей кетті көрінбей кетті көрінбей кетті тек осындай нелер арасында бар
ііі негізі мына дауысты осындай тойдың әніне арнаған қор иә бұл қор қылып жатыр ғой бұл бала бұған бұндай әндер айтуға болмайды ғой деген сияқтылар кетіватыр
бірақ енді ыыы жалпы
бірақ мен де квартплата төлеуім керек иә дәл сол
ыыы қоғам ы қазір біздің қоғамда ыыы бұрын байқайсыздар ма
бұрын мысалға айтшы жаным или әппақ әппақ қар өңшең осындай әндер хит болуыш еді ғой иә а қазір осындай әнмен хит болыватқанын маған айтып бере аласыздар ма мысалға
сәкен ағамыздың әндері хит болды жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген мысалы
ондайлар ммм жаңағы жүз процент деп айтпаймын әрине
бар ғой арасында мысалға мен өзім айтып беретін болсам кімнің әні де жақсы шықты мысалға жаңағы қанаттың мазаламайын деген сияқты бар ғой бірең сең
халықтың сұранысы сол бұрын сексен процент әннің бірі осындай медляк әндер хит болатын ал қазір қарасаңыздар тек тойдың әндері болып кетті де
әй бауырым билейтіндей айтшы давай билейік те деген сияқты уже сондай болып кетті де
а одан кейін ііі әнші деген халықтың жаңағы сұранысына байланысты да жұмыс істеу керек те
түсінікті халықтың сұраныса байланысты тойдың әнін жазуға тура келеді ән екен
нұржан қалжан таңғы шоуда
таңғы шоу
алыстап күндер
өтпестей болған
күз келіп гүлдер
сарғайып солған
бағалай алмай
бақытты қонған
жаным ау біздер
адастық жолдан
сүймеймін сені сағынып күтпеймін деуге зарығып
бата алмай жүрміз бата алмай жүрміз
уақыт заңына бағынып қоштасып алып жалығып
кете алмай тұрмыз кете алмай тұрмыз
тұрсам да қимай
жүрегім жылап
ұзайсың меннен
білемін жырақ
келерсің бәлкім
бірер күн шыдап
жаралы жанның бір емін сұрап
сүймеймін сені сағынып күтпеймін деуге зарығып
бата алмай жүрміз бата алмай жүрміз
уақыт заңына бағынып қоштасып алып жалығып
кете алмай тұрмыз кете алмай тұрмыз
сүймеймін сені сағынып күтпеймін деуге зарығып
бата алмай жүрміз бата алмай жүрміз
уақыт заңына бағынып қоштасып алып жалығып
кете алмай тұрмыз кете алмай тұрмыз
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
шырқа әнді шарықта қазақ төрінде жайқала бар әніңмен жақсы көрін де мін айтылар сын айтылар сан түрлі ау нұреке сен оңаймен берілме дейді
әумин
түһ ассалаумағалейкум жәке нұржан қалжанға сұрағым бар еді бұл бұл құсымның мағынасы және кімге арналған
бұл бұл кұс әні ыыы қытайда ахметжан рабжан деген бауырымыз бар ммм сол бауырымыздың сөзі де әні де сол бауырымыздікі ммм енді
менің ойымша енді бір қызға ғашық болып шығарған әні шығар
өзің ыыы идея беріп осындай ән жазайықшы деген ән бар ма репертуарыңда
жалпы ма іхі ыыы өзіңнің өміріңнен алынған десек
ондай ән жоқ
жәке ассалаумағалейкум жұлдыз фм ге қонақ болу үшін жұлдыз болу міндетті ме авторлық ән болса егер дейді міндетті
нұреке студенттік кезді еске түсірдіңіз дейді
жасұлан ы жаңағы әнге ғашық болып қалдым дейді атын айтыңызшы тониланштаймнан дейді
ыыы ол ән уақыт заңы уақыт заңы деп аталады нұржан қалжан ы ғаламтордан сөйтіп іздесе табады ма табады табады иә
ассалаумағалейкум қалайсыздар і былай дейді нұржан деген ііі есімге өлең шығарыпты мына жерде мхм
н дейді неткен дауыс шабыт берген бойыма ұ дейді ұйқас келді ау нұреке ойыма
р дейді рұқсат етсең жазып өлең арнайын дейді ж дейді жақсы сөзбен қалап алып қолыма дейді
а дейді атқан таңың арайлансын бүгінгі дейді н дейді нұржан сенің сәттілік туып жолыңда дейді
керемет ммм шап шекажан
енді нұржан аға қашан концерт бересіз алматыда
ііі концерт енді осындай күні беремін деп айта алмаймын ыыы бір тойымның болары анық
көшемде бір той болары анық дейсіз ғой иә бір той болары қашан
төлеген айбергенов ағамыз айтпақшы бір тойым болары анық
бірақ енді осы күн деп айта алмаймын енді қазір шыны керек ыыы кішкене қаттырақ жұмыс істеп жатырмын
ііі жаңа әндер жазу үстіндемін көп жазыватырмын
құдай қаласа жазада беремін енді тоқтамайтын шығармын деген ойдамын
ііі екі мың жиырманың ішінде міндетті түрде концерт берсем бе деген ойдамын
ал гастрольдік сапар ше
жоқ гастрольдік сапарға ііі негізінде көп ы жан жақтан шығыватады маған осындай жаққа концерт қояйық осындай жаққа гастроль кояйық ы афиша шығарайық өйтейік бүйтейік дегендей
өзім қазір шығыватқан жоқпын өйткені ыыы кішкене концерттерге шығу да оңай нәрсе емес те
шыға салуға болады бүгін афишаны шығарып ертең ана жерге ертең мына жерге осындай концерт деп шыға беруге
бірақ ыыы өз өзімді анандай немді тоқтатып аламын ба деп қорқамын да
мысалға бір жерге барған кезде концертке адам жиналмай қалса адамның сағы сынады ғой ммм
ыыы бір құдай қаласа бір хит жаңа ән дұрыс ән шығарып алып ел білетін бір мхм хит шығарып алып барып одан кейін гастрольдік сапарға шықсам ба деген ойдамын
қасыңыздағы наргиз өте сүйкімді ғой тәп тәтті бақыт тілеймін адаспай теңін тапсын деп тілейікші әумин рахмет
ассалаумағалейкум орал қоңқыш бауырымының әндерінен бір ән айтып берсе дейді
ііі нұржан өзіңіздің қай әніңізді төл құжатыңыз санайсыз жалпы кез келген әншінің бағын ашқан ән болады емес пе
ііі қандай ән сіздің репертуарыңызда сол ән дейді
жалпы ыыы менің репертуарымдағы бағымды ашқан ән ііі сол бұл бұл құс әні деп өзім ойлаймын
ал жаңағы үмітің үзілмеген деген сол ән аты қалай еді нұрлы арман нұрлы арман
сол ән ше енді ол ән ыыы бұлбұл құстан кейін шықты ғой енді
ы жалпы ыыы паспорт дейді ғой жаңағы паспорт дегенге бұлбұл құс деп санаймын өзім сол бұлбұл құспен танылдым
негізі оған дейін де көп адамдар мені ыыы жаңағы өкінбе сен әнімен де танығандар да бар иә өкінбе сен иә
бір жерге барсам сол өкінбе сенді айтып берші і өкінбе сенді жақсы айтқансың деп ыыы сұравататын адамдар бар ы нұрлы арман бар
ыыы одан кейін ыыы көбісі анау өлеңді біліп жатады бұрымды қыз деген әнді құралайды біліп жатады сол құралай арқылы сізді таныдық деген сияқтылар
енді айта берсек ыыы әркімге әртүрлі ғой мысалы
сабырлысың шошаңдап еш кетпейсің үлкенді кесіп жолынан еш өтпейсің ал нұреке осы беттен танбасаң әлі талай биіктерде көктейсің әумин рахмет үлкен
жәке бес те жеті объемнің жауабын ести алмай қалдым наргиз не деді дейді

белгілі ғой оның ішіндегі моторын кім
і нұржан өзің бір ойға кетіп жалғыз қалғанда қандай әндерді орындағанды ұнатасың мүмкін ол өзге тілде шығар
жоқ ыыы ойға кетіп ыыы өзіміздің қазақтың халық әндерін орындағанды жақсы көремін
жаз болса осының анау халық әндерін осындай ескі әндерді кішкене әуенін бұзып
өзімше дейді ғой жаңағы ммм өзімнің тыңдай аламыз ба соны қазір сен қалай бұзып айтасың
бұзып айтатын мысалға анау нені төрт жолын болса да иә
шәмші ағамыздың анау не кешікпей келемін деген ол әнді де мысалы өзімше айтқым келеді қазір айтып берші өзіңше ал кеттік
аңсаған бақытым сияқтанып
ай туып келеді қияқтанып
жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым
кешікпей келем деп ең мен тұрмын елеңдеумен
жол жаққа қараймын сен жоқсың арайлым
кешікпей келем деп ең мен тұрмын елеңдеумен деп өзім өйстіп
бір қиналып айтыватқан сияқтысыз шынымен де
жоқ бұл әнді енді елдер ойлап қалмасын әнін бұзып айтыватыр деп
шынымен енді сіз деген түсінбейді екенсіз түсінбейді бұл
судың астымен ыыы ұзақ жүзетін сияқтысың дыханиең жақсы екен
судың асытмен жүзбегенде жарайды дұрыс айтты ғой
не болды наргиз саған судың астымен ұзақ
і құрметті ств арнасы сіздер түсіріп жатқан кезде монтаж жасай аласыздар ма наргизді алып тастаңыздаршы кесіп
сәлем бердік дейді дауысы керемет дауысы космический дейді тамаша дауысы өте жақсы дейді керемет дауыс дейді түһ
қазіргі әншілерден кімді тыңдайды екен осындай профессионал әнші дейді мхм
жалпы ыыы барлық әншілерді тыңдаймын ы барлығы келіватса тыңдайтын әндерім бар
кейде арасында өткізіп жіберетін әншілерім өте көп
үш әншіні атай кетейікші тез тез
үш әншінің ішінде жаңағы жұбаныш ағамызды тыңдаймын ыыы одан кейін ыыы
қазіргі осы марсельді тыңдаймын іхі ммм одан кейін осы жастардан
кімді тыңдап жүрмін қуандық рахым бауырымды мхм
нұржан қалжан таңғы шоуда
эфирде таңғы шоу
сағым болып кеттің еркем сағынумен күні түн
сарқылғандай бар сезімім сорлы жүрек дір етті
сағым болып кеттің еркем сағынумен күні түн
сарқылғандай бар сезімім сорлы жүрек дір етті
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші демеші
жанарға жас ұялады жыламауға көнбейді
сезім сырын жиі алады кетсең дағы сенбейді
өтті күндер зымырады білем қайта келмейді
демім іштей сығылады кеудемді мұң кернейді
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші демеші
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші демеші
жарнама самсунг компаниясы промо акциясын ұсынады
тек қана он алтыншы тамыздан бірінші қыркүйекке дейін галакси а топтамасы смартфондарының бірін арнайы бағамен сатып алып сыйлыққа пауэрбэнг алыңыз
галакси а топтамасы смарфондары бұл ғажайып түстерге боялған стильді дизайн
ажыратымдылығы жоғары фронталды камера және сенімді аккумулятор
инновациялар қол жетімді бағамен сыйлықпен бірге акцияға қатысушы үлгілер туралы самсунг нүкте кизет сайтында
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
түһ нұржан қалжан осы әнді халық қатты сұрап отыр еді
халықтың өтінішін орындайсың ғой әрине
төрт жолын жанды дауыспен айтып берсінші деп жатыр жаңағы әннің бұлбұл құстың ба мхм
сағым болып кеттің еркем сағынумен күні түн
сарқылғандай бар сезімім сорлы жүрек дір етті
сағым болып кеттің еркем сағынумен күні түн
сарқылғандай бар сезімім сорлы жүрек дір етті
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші
бұлбұл құсым жырақтама жанымды отқа бөлеші
сүйем сені бірақ қана ұмыт мені демеші демеші
қиналып айтты ма наргиз күшті айтты күшті
осы жолы қиналмай айттым бірақ наргиздің сөзінен кейін ііі
қиналмай айта салайыншы деп енді ы нұржан аға бәрібір осындай әндер орындағаннан кейін жүрекпен бірдеңе сезу керек қой жүректен жүрекке жету үшін оны сезініп айту керек бәрібір әрине
вообщем әйеліңнен басқа кімді сүйесің деп отыр ғой немесе қандай жағдай болды деп пе
мына кісіге продюссер болу керек қой әнді сезініп айту керек өй бұл сантехник қой

айтпақшы бар ма көмекшіңіз көмекшім әрине бар
жарайды ән туралы сұрайық
әйеліңізден басқа і кімге арнап айтасыз әндерді деп
ііі әннің бәрі жалпы ыыы қазақтың бүкіл ақыны әншілері бүкіл талант жаңағы адамдарының барлығы
ііі мұқағали көкемізден бастап абай аталарымызға дейін бүкіл әндерін сөздерін өлеңдерінің бәрін осы біздің қазағымыздың қаракөз аруларына арналған ғой
муза болған ғой бәрібір
жоқ әрине болған бірақ енді жалпылама ы бүкіл сол қазақтың қыздарына арналады ғой енді
бірақ енді оның ішінде осы қызға деп жаңағы өзіңіз айтпақшы әйеліңізден басқа кімге арналады деген сияқты
кімге арналады енді бәрі сізден сұрап отырқ қой
жоқ енді тек әйеліне сені келесі жолы бірге шақырмасақ
не ғой ііі мысалға керемет өте қомақты сома ұсынса ы сенің дауысыңмен басқа бір жігітті шығаратын болса сахнаға
сен ән айтып жазып бересің аха анау жігіт ауызын жабады фонограммамен хит жұлдыз болып жүреді бірақ саған өте керемет төлейді
келісетін бе едің жоқ оған келіспейтін едім
қандай сома болса да келіспейсің қандай сома болса да келіспейтін едім мхм одан да
одан да қырық бес мың теңгеге тойға шығып жүргенім жақсы
нұржан қалжан таңғы шоуда жалғастырамыз
туһ базар жоқ дауысы сол қалпында сақталған дейді айбей
дауысыңызға арнайы күтім жасайсыз ба дейді о
дауысқа ыыы арнайы бір осындай күтім жасаймын деп айта алмаймын
ыыы жалпы енді қатты мұздай су ішпеуге мұз салып ішпеуге тырысамыз
ыыы жұмыртқа жұтып анандай бір нелерін жасап ондай күтім жоқ қатты
енді ыыы алланың берген дауысы болғаннан кейін ол ешқайда кетпейді деп өзім ойлаймын мхм мхм
бәрін тартып алса да дауысымды тартып алмайды дейсің ғой иә оны бір алла ғана біледі дәл солай
ой жанды дауысы фонограммадан артық екен дейді
айбей қандай тамаша керемет әнші өнерің өрге жүзсін дейді рахмет үлкен
ы нұржан қалжан дауысыңыз тамаша дейді эх баяғыдағы кездер ай дейді бұлбұл құс қазір қайда жүр екен нұреке дейді
керемет ән дауысыңыз керемет шетелден ұсыныстар түсіп пе еді дейді
шетелден иә ұсыныстар түскенде короче ыыы мынандай оқиға болған
енді айтып берейін ыыы кезінде қыдырәлі болманов ағамызда жұмыс істедім ғой мен мхм ол кісі продюссерім болды
сонымен канададан америкадан короче і нелер келді продюссерлер келді мхм
ұлытауға бірақ ұлытау тобымен ыыы контрактіге отырмақшы болып америкаға алып кететін сияқты сондай сондай ы ұсыныстармен келді
ііі содан ұлытауды ыыы көк төбенің төбесінде тыңдады да
олар тыңдап отырды дағыны арасында пауза тамақтанатын уақытында қыдырәлі аға маған айтты нұржан сен мына кісілерге зәурешті айтып берші деп мхм
сонымен зәурешті айтып бердім зәурешті айтып беріп едім анау кісілер кәдімгі құлады
сөйтті дағыны обедті де жаңағы нені де бәрін жинастырып тоқтатып қойып
мына бала кім қалай жаңағы ән кімнің әні зәуреш қандай қаяқтан шыққан ән бұл ыыы деп уже әрі қарай не қуалай бастады да
қызыға бастады қызығушылық басталды иә сөйтті дағыны ыыы жаңағы зәуреш деген әнді біраз тілге аударып шығарсақ
испан тілі ағылшын тілі тағы бірдеңе тілдерге аударамыз
і пәлен диск шығарайық ыыы керек десеңіз договормен ыыы америкаға канадаға алып кетейік иә уже кәдімгі сондай неге кетіп қалдық
екі жыл тіл үйренеді екі жыл сояқта кішкене дайындалады студияда үйренеді деп ше мхм
ыыы сөйтіватқан кезде вообщем бір келіспеушіліктер болды жаңағы бір ағамыз жақтан тағы жақтан
сонымен байланыс үзілді байланыс үзілді ол кісілер қайтып кетті содан ыыы
бір жылға жетпей ауылда жүрсем маған бір телефон звондайды көп нөмір звондайды жаңағы шетелдің нөмірі іхі
содан звондаған соң алдым алло деп алсам сол кезде сол кісілермен аудармашы болды
негрлар ғой іхі қап қара кәдімгі ағылшындар
ііі бір қазақ қыз екен де аудармашы атын ұмытып қалдым сол кісі звондап тұр ғой маған сол жақтан
нұржан сен есіңде ме осындай осындай барғанбыз ыыы сол кісілер әлі де ұсыныс ыыы күшінде тұр мхм
егер осяққа келемін америкаға келемін деватсаң ыыы сені әлде де алдыруға келем деватсаң мүмкіндік бар
қалай қарайсың не дейсің деген сияқты кел деп вообщем точнее кел деп
екіншісінде не кедергі болды ал екіншісінде ыыы сондағы балалық қой біз анау ауылда өскенбіз орысшаны қатырмаймыз мхм ағылшыншаны мүлде қатырмаймыз
ертең оны барып ағылшынша қалай өлең айтамын мен
деп екіншісінде өзің бармай қойдың екіншісінде өзім отказ бердім
ер кезегі үшке дейін дейді иә кез келген ер азаматтың басына бақ үш рет қонады дейді соның біреуін ұстасаң ең бақытты ең бай жандардың бірі боласың
үшіншісінде өткізіп алма енді ендігісінде точно кетеміз уже
жаңа наргиз ұсыныс жасап отыр көмекшіңіз бар ма деп
нұржан қалжан таңғы шоуда достар қазір ыыы жаңа әннің тұсауын кесеміз тыңдайық
эфирде таңғы шоу
кеш құрым жолдың бойында кездесті айдай бір сұлу
жоқ еді еш бір ойымда жаулады жанды қай сұлу
мөлдіреп тұнған жанарың қиыла маған қарады
сүюден басқа өзіңді қалмады ау еш бір амалым
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
тәңірдің жазған амалы әлекке мені салғаны
сағыныш кернеп бойымды кеудеме симай барады
өзің деп соғар жүрегім жаным ау сенсің тірегім
қуаныш шаттық сәттерде қуансаң бірге күлемін
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
аяулым іздегенім сен сен сен ғана аққуым іздегенің мен мен мен ғана
тек бізді түсінетін ай мен күн ғана жаным ау бірге болайық
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
нұржанның астына бір жылқы мінгізген болатынмын сол есінде ме екен әлі дейді мұқан омаров
есімде есімде
қайда ол жылқы жеп қойдың ба жылқыны жеп қойдық қой уже
не үшін сыйлап еді жай ма сыйлық ретінде әлде қалай
енді жалпы ыыы қазақ ыыы қонақшыл халықпыз ғой мхм бір жерге барған кездерде осы жылқы сыйлап жатады бауырым астына ат мінгіздім міне өнерің өрлей берсін деген сияқты қылып
сондай бір табыстаған кездің біреуі ғой
і мұқан мырза жылқыны жеп қойыпты тағы жылқы керек
іхі срочно керек болып тұр қыс келе жатыр
нұржанды шақырып бір жылқы мінгізіп жіберсеңіз сол нұржан екеуіміз елу де елу бөліп алып қыс бойы жеп
рахмет ниеттеріңізге рахмет осындай азаматтар аман болсын дейміз иә сыйлайтын өнер азаматтарын сыйлайтын
американстарды құлатқан зәурештен бір төрт жол болса дейді
енді оны айтпай ақ қояйыншы өтініш енді өйткені ол ән өте ауыр да қазір енді
сіздер де құлап қаласыздар десең
неге ол кезде зәурешті орындадыңыз ыыы енді ауыр ән болса дегенім ғой
енді ол анау әлде дауысыңыздың барлық жаңағы қауһарын көрсететін ән болғаннан кейін ба иә ол да бар ыыы одан кейін зар да
кәдімгі мұхит ыыы бабамыздың шығарған әні ііі кәдімгі бір адамның отыз ұлы бір қызы болған
енді отыз ұл деген ыыы ол кезде әйелдер көп болған ғой бес алты әйел болған содан отыз ұл болып ыыы бір ғана қыз болған зәуреш деген
сонда бұрын ыыы оба деген ауру тарап бүкіл отыз ұлы да қайтыс болады бәрі бір біріне жұғып деген қайтыс болады
содан ііі бәрін жерлеп уже анаяқта мынаяқта көтере алмай жүрген кезінде
ііі зәуреш деген қызы қайтыс болады ақырында уже ол зәурешті қайтыс болғанын көтере алмайтынын біледі де ағайын туысқандары
сөйтеді дағыны анау әкесі жоқ кезде алып басқа жаққа апарып көміп тастайды
ммм жаңағы ауру жұқпасын деген сияқты ниетпен ғой деймін енді басқа жаққа апарып
сонымен ақырында жаңағыдай қылып айтады ғой
нағашыларына кетті анаяққа кетті і өйткені білдірмеу керек қой енді өлгенін көтере алмайтынын біледі де
соны ақырында енді бәрібір ол нәрсе қалмайды ғой естиді
сонымен естіп даже қай жерге көмгенін білмей сол ы моласының басына барып жылаватқаны ғой
уа зәуреш сенің үшін елден келдім баяғы өзің көрген жерден келдім сен неге мен келгенде тебіренбейсің
ыыы бір иіскеп тебіренейін деген едім
ғаламторда бар ма дейді
ғаламторда бар иә зәуреш деп жазсаңыздар шығады нұржан қалжан деп
нұржан қалжан таңғы шоуда
таңғы шоу
жұлдыз фм
өзгеріп өмір жолдары
бақытты білмей қолдағы
жылуды іздеп өзгеден
әттең ай жанның тоңғаны
жылуды іздеп өзгеден
әттең ай жанның тоңғаны
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
сүймесең сүйме сен мейлі
басқаға жүрек көнбейді
түсінем сені қайтейін жүрекке ей әмір жүрмейді
түсінем сені қайтейін м жүрекке ей әмір жүрмейді
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
мен аңсаған махаббат қол жетпес айда
жаныма тыным берші оралмай ойға
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
сезімді мендегі сезінгің келмеді
сырласып жүргенің қайда
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда парақшасында тікелей эфирдеміз студиямыздың қонағы нұржан қалжан
сапалы ән тыңдап күшті демалып қалдық дейді ой рахмет тыңдармандар жазып жатыр рахмет
ііі эфир де таяп қалыпты нұржан мырза сізге тек өнеріңіз шыңға шыға берсін дегім келеді дауысыңыз керемет алла тіл көзден сақтасын еңбегіңіз өрлей берсін бақытты бол әумин рахмет
жәке бәрін қойшы дейді жүз он ливантор ерекеңе айтшы шөлдедік қой дейді үш литр мұздай кола алып қойсыншы мен алтын орданың пробкасында тұрмын үш жүз қырық үш лада грантадан сәлем
менің өтінішімді алып қалыңызшы жәке дейді тілектес бейсенбай алып қаламыз
ы уа зәурешті тыңдап жүрегім ауырып келдім дейді тыңдап кетіпті мына жерде ааа
і жаңа ғана біз ы нұржан қалжан бауырымыздың жүрекке әмір жүрмейді деген су жаңа әнінің тұсауын кестік
әдемі ән екен мхм енді ғаламтордан тапсаңыздар болады екен
саттар ерубаев жазыпты керемет ән екен рахмет сәке
дене түршікті ғой дейді мына жерде түһ
ыыы кім жазды бұл әнді бұл әнді шымкентте ыыы әлжан нұрлыбек деген бауырымыз бар сол бауырымыздың әні мхм
сөздері де өте тамаша екен иә иә
хамза көксебек деген бауырымыз сөзіне кішкене үлесін қосты а жалпы қайырма мен бірінші куплетті сол әлжан бауырымыздың өзі жазған
керемет менің ең сүйікті әншілерімнің бірі қанатыңыз талмасын самғай беріңіз сахнаның төрінде жүріңіз орныңыз ыыы бір төбе біз үшін дейді сіздің орныңыз рахмет үлкен
халықты байланыстыратын алтын көпір болып жүре беріңіздер дейді бізге әумин рахмет иә
ал жалпы өзіңіз нұржан аға бойыңызда сондай бір қасиет бар ма ән жазуға немесе ақындық дегендей
ақындық қасиет осы негізінде ыыы бұрын болмаған
осы ыыы жиырма жетінші июль күні өзімнің қызымның симанұр деген қызымның туған күні болды мхм
сол туған күнін жаңағы неге достарым келіп құттықтаватыр ғой мхм соны құттықтап видеосын инстаграмға салайын дедім де қызымды құттықтап қызым туған күнің құтты болсын анандай мынандай деп жазайын дедім де
осы пост жаза бергеннен шаршадық қой одан да бір өлең шығарайықшы дедім дағыны қызыма арнап бір өлең шығардым
ыыы оқып бер десеңіздер оқып бере аламын
ыыы сол жерде шығардым ыыы одан кейін уже ақындық шабытым бар екен ғой менде де деген сияқты одан кейін әпкемнің туған күні келеді іңкәр деген

иә екі ақ кісіге өлең шығардым жаңағы біреуі өзімнің қызыма одан кейін әпкеме
енді үшінші кісі бақытты кісі болатын шығар енді үшіншісін білмейміз көрерміз енді
нұржан шығыс қазақстан облысына барған кез приорамен дейді
а сәке ойбой приораның өзі былай асты деген заниженный ғой
сенің заниженный деген сөзіңнен кейін мына жерде бәріміз униженный болып отырмыз
зайсанға зайсанға
асты төмен ғой деп айтпайсың ба иә төмен ғой асты
сәке есімде приорамен барған кезіміз
нұржан ыыы қазір тағы бір ән жіберіпті нұржанға ыыы түнде бітіпті мхм әлі өзімде өзі де тыңдамапты иә
қазір енді шыныменде эксклюзивтің эксклюзиві болайын деп тұр жұлдыз фм де
і қандай ән аты жалпы ііі жәке осы әнді өзім айта кетсем деп тұрмын іхі жаңа қуат әбілов деген бауырымыздан алған ән еді де
бұл ән і өзімнің өміріме байланысты бағанағы айтып өттім ғой өміріңізге байланысты ән жазылған бе еді деп міне осы ән ғана жазылып тұр өзімнің өміріме байланысты
жалпы ыыы осы өмірде жаңағы айтып өттім ғой мен енді анадан бірінші орын алдым мынадан бірінші орын алдым деген сияқты
енді сөйтіп шығып келіп ы қазір өшіп қалуға менің хақым жоқ деген мағынадағы ән де
лаулауға хақым бар шығар сөнуге хақым жоқ деген ән өмірге сыр деген ән
сөзің кім жазды ыыы сөзін ұмытып қалдым ыыы осы біздің бір бауырымыз жазды әні әні